يا صاحبي لو رجعت الزمن للورا راح نغير حاجة واحدة بس، هي أني فرطت في بالله سوف تعاود ثاني الى عبادة الله وحده ولا أركز على أحد في هذا الكون كله إلا رضا المولى عز وجل ولا يشغلني غير الله عز وجل ورضاه، لأن هذه الحياة فانية.